الصفاقص المزيانا, نتصور أحسم مؤسسا خيريا ندعمها خاطر الهدف متاعهم انهم يعاونوا العباد الفقرا, و <hesitation> يجيبولهم حاجات خاصةً في رمضان, يعملوا موائد إفطار, لذلك ساعات يعملوا حملات تنظيق ل- الصفاقس, من أحسن االمؤسسات بالنسبا ليلي, نراها هكيا, أمما الآخرين معنديش فكرا عليهم برشا, راهم المؤسسات الخيريا, أما هذي نراها باهيا.